Le serrure ndraiky edy zegny maromaro karazagny de misy ny gadana o, tonga misy karaha <hesitation> vatondraha hely de misy lakile kely ahafahanao manôkatra azy, de misy ndraiky vachette regny, de misy raha ahodiny manôkatra azy na mamody azy de misy koa to'de le croche fogna to'de kivin-draha hely izy, atsidigny de ahafahana manôkatra na mamody tamiagna na lafenetra.